No'orora ekisooro nke'ente egyo kuba ne ssera ekyana kyaayo, ente ne'jaiakujumiira muno munno muuno. <hesitation> Kandi ekintu ekyakabiiri, ente bweekuba effirirwe ekyaana kyayo, bwebagendaga okugikama, baleeta akasaato akali kyekyaana kyaayo, bagagitekaho omumaiso